Ny karazaña akanjo fitondra milomaño miaraky amy fomba fampiasaña azy koa zañy zao. Akanjo fitondra lomaño tokaña da findesy milomaño. Fa no añao ndraiky zañy mampiasa de piesy bikiñi iñy da añao mandeha amy plazy hañaño braonzazy zay. Da fitondra lomaño tohiteña a- kaombinaizô andesy mañano fañatanjahan-teña.